انطيق انحدد جودة العمل الفني من خلال إتقانه الفني، أصالتو ، قدرتو على إيصال فكرة أو شعور، وتأثيرو بالمتلقي ، وهمين انطيق نحدد جودة العمل الفني من خلال تفاعل الجمهور مع العمل ، وكثرة مشاهدتو على منصات السوشل ميديا وكذلك اليوتيوب.